اللون الأحمر لون الرومانسية لون الحب لون الوردات الحلوات لون الشياكة والأناقة والأنوثة هذا اللون الأحمر وايد من الألوان المحببة إلى جلبي اللي تطفي بهجة إلى المكان سواء أنه بالأثاث بالأضاءة بالملبس لون هادي وجميل.